Hewan yang menurut ane pinter itu binatang monyet iya, menurut kita dia pintar banget soalnya dilatih kan yang kita lihat tuh kayak topeng monyet gitu kan ya jungkir balik ya kan dia bisa sembahyang bisa naik motor pokok paling pintar itu binatangnya monyet tuh ya gitu yang kalau kita nontonin topeng monyet udah pinter lucu kan ya kadang kadang juga orang lagi makan disambar bae tu ama dia dah tu makanannya tuh, kemungkinan ya makanan dedemenan dia itu, makanan yang disamber sama dia tu monyet kadang kadang ya ngeselin juga iya kadang kadang juga orang lagi meleng lagi enggak ngelihat dia slanang slonong ngambil dia tuh makanannya tuh monyet itu soalna kan sudah dilatih sama yang ngerawatnya itu, kalau menurut kita ya monyetnya itu paling paling pintar dah tuh iya dia mau manjat kemana juga dia mah sampai iya ujung genteng lagi apa di mana nyampe dia mah, ditimbang yang ya binatang yang laen menurut kita sudah cukup monyet deh itu enggak ada ininya lagi paling pintar deh itu.